Iyaa onkalamwenyo ombwaanawa ongele omuntu tango wuna etilo kalunga. ho tila aantu aakuluntu. yaa to gwedhapo nee. omaliko unene hago ngaa tatu vulu okutya uuna wuna omaliko ongweye to- ho owuna oku kalamwenyo okwaanawa. owuna oku kala wuna, etilo shotango tango oshinima shotango monkalamwenyo omuntu. omuntu opo wu kale wuna onkalamwenyo ombwaanawa. toti lela ngame ondina onkalamwenyo ombwaanawa. owuna oku kala wuna etilo kalunga. wuna etilo lyaakuluntu. wuna esimaneko lela lela kaantu ayehe yeli kombanda yevi onga omuntu ena omwenyo owuna oku kala wemu simaneka. to simaneke kehe shimwesho ho ningi esiku nesiku. opo wala tatu vulu okutya omuntu okuna onkalamwenyo ombwaanawa